هو انا نحب الكسكسي و اكثر حاجة هي الكسكسي بلخضرة و العلوش نكلو مدابيا الاكثرية فشتا خاطر فشتا مادابينا حاجات هكا سخونة الكسكسي المحمصة الشربة اللبلابي اما بالنسبة للصيف نفضل انو ناكل سلاطة هكا فرشك سلاطة الخضرة متاعنا ولا الكفتاجي